La jeh few people but mainly la all my friends ley only person in my family la can advise me and I listen to is my senior brother but he’s far way from me so most of them ley are my friends.